'O keia 'ano kanaka onipa'a 'oia a he pahu hopu kana no kana hana nui, i na hana nui 'oia malama kana wahine a ina aia kela pilina ma laua he ikaika he pahu hopu kona e loa'a i kahi 'ohana i hiki ia ia ke malama ka wahine me ke keiki.